Созҳои зарбазан намудҳои гуногун доранд, ки дар мусиқӣ хеле муҳиманд. Масалан, драм, табла, бонго, конга, дарбӯка, тамбурин, кетл-драм, ксилофон, маримба, вибрафон, тамбур, кастнет, ва клаксон баъзе аз онҳо мебошанд. Ин созҳо бо зарбаҳои даст ё чангак садои ритмӣ ва пурқувват эҷод мекунанд.